<hesitation> Fomba famafagna vôvoko aminà fananka zao ai <hesitation> juste hoe malaka lamba fogna anao lamba le madio tsara de lamba le <hesitation> tsy de be vôlovôlo regny ohatra amafanao ananjy ake de fafagna de avakeo koa ohatra voafafa igny de malaka lamba le somary mandomando kely agnarahanao ananjy.